Alemania peko jae oime guɨnoi clima templado jei superetava mbatɨ kirai mbate ereiko oimevi <hesitation> veranope jeiete iroɨ jeivavi jare oimevi täta jaɨviva jare oajaete ɨvɨaki yaeta supe jare äpo ïru tëta rupi oajaetevi jakuvo yaesa erei mbaetɨ kirai mbate